Nokwe tulina okwekubiriza ka ba mulirwano okubba nti tukkwatagana era no kutambuula amwe kuba buli muntu olina okubba nga okwatagana n'omwira waamu nobba nga tokkwatagana na mulirwana waamu wakwatagana na naani?

Okusookera kakyalumwe olina okwekulemberya o katonda ate n'oteekayo n'omwoyo okwekyo kyokwendya niwekubiriza nga buli lunaku nti nina okukola nkini nti okwika okwekyo kyokwendya n'eky'abantu kyebakubona.

Amasomero ga mbyalo gayambire abantu okubanga bakumanya okusoma n'okuwandika nugayamba abantu okubanga bamaite ekikwi ekyabawo emambya okola emirimu nekya okugezaku ejamukono naaa obwomi bwabwe engeri yakwekumamu okugeza nk'obulwaire bwa sirimu nendwaire ezindi eziretebwa omukitundu kyaiswe.

Ya tiwataawo njawulo omulembe guni nambu te omwomi oba omukazi oba musaiza buli lwowura nga tolina kusi kusai oyabaku no kwirwaro kubanga tiwanaabe kika Kya maizi kikwiemu obukerwa n'olwekyo tulina kwiruka kwirwaro tubone omusawu tumunyonyole tubaze ebikutuluma.

Mba nina okwe okwiikiriza n'okumanya n'okumanya ekituufu ekyo kyennkola kubanga mba nkyenderye ate nga nkikiriize

"Abaana abaala balina okubawa ebya ebintu ebikwetaagisya n'okufuna ebyanyegesya ebikumala nibaaba oku masomero babba balina okubawa epaadizi kubanga nayabayo nga tiziriyo ate n'afunirayo obuzi n'alwarayo n'afunirayo obuzibu oyinza okwesanga ng'omwana oyo ng'aswaire oku somero eyo n'abaira baamwe n'abasomesa balina okubabudaabudanga n'okubabuulyanga, ""Okukunanka di? Okunanka di?"" Obuzibu k'obwo omwana omusaayi obutamwakalamu oku somero "

Eka yange eganyiirwe mbe muno omu bintu ebyanyegesya ebikwetaagisa byona byona eka yange eganyiirwemu muno kubanga buli ekiizire ebba ekusobola okwenyigiramu era n'abantu omu kitundu babba bakusobola okwenyiramu kubanga baayegeseibwe kusai

Ebyanyegesya biyina oku bi bireeta enkulaakulana kasita ebyanyegesya bibaawo omu kitundu nga busai era nga biri ampi ne famire n'abantu ne ne ne populeshoni y'abantu omukitundu nga tebiri alai muno n'abantu ebyanyegesya ne bibba ampi omukitundu bitambula era eggwanga libba likwaba kunyumira buli omwe.

Engeri ejisai eya kumamu okasasiiro awa kwokya ayendya kutuuma nimwokya, akola ebigambo bya kijumusa noyo no mutuuma nomuta omuciina naika okuluma endumiiro nakola omugaso obwombe oba okumiire okasasiiro mbyaba ebitakola mugaso bya mundimiiro ebyombe noyookya obwo okasasiiro wabba nomaare okumwawula.

Iye omwana lwakuba nti aba akulya akulya era te akuzenyera omubifo ebikyafu kya kisai muno okumuwa edagala lya bisiisa era kisai muno okumuwa edagala lya bisiisa oluvanyuma lwa myezi esatu.

Baba balina okutulabirira balina okuleeta amaizi agasai okukitundu k'okutusakira ama daamu agasai k'okutuleetera e ttapusi amwe ne bowaholozi okukitundu buli kitundu kibbeku ekintu nga kisai era nga kisai.

Omugaso ogwa oguli omukugema gwa kubuli omwei esi okukyalo singa waba katugeze ati nko covid emabegaku awo mbagemere ekyalo kibate tikyafune bulwaire obwo ati nkobwa Mpox nkebuliwo nimuba nga mwagemebwe nyenanyena ekyalo kyona kyona obulwaire tebusobola te kubakwata

Aa okunkango ya sabiiti kyenkusooka okkola nkwaba kusoo kusomba maizi gakkubba bulooka zange.

Byemereire kusai kubanga mbyeicaaku n'ebindi gavumenti ebinyicaaku n'abantu abakulembeze babinyicaaku ka nje ni mbyeicaaku nimbiica no ku famire yange era byemereire kusai tebirina buzibu.

Ekikusoka ekikuletera obutandwa oku ngudo, kuvuuga sipidi, ekyakabiri engudo okubanga zifundi zona ziretere muno obutandwa. Omunomuno mbe ebikusinga nibyo ebyo bakuvuuga sipidi atenga anywire omwenge, engudo zifundi so obutandwa awo nijo bukuligiira muno omu Uganda ani.

Entambula ya ku maizi niyo etasyera.

Mbairiiryaku nti okubyanyegesya byange nimba nga nasomere byabulimi mbasomesya endima egisai nimba nasomere byabisolo n'okujanjaba ebisolo omubitundu byabwe nkubajanjabira ebisolo byabwe, a nimba nasomere a a nimba nasomere obusomesa mba nkwaba okusomesya abaana bamukitundu babe kusai e mambya

Eeeh kiba kisai mbiba ebiseera bya mirimu emirundi ja kulya jiba jikeeyi kubanga twimukambe kabwi ku mwiko ntwaba ntuluma, okumukaga batusangisyayombe akacupa akaseera era nitumala okunywa akasera nitugalamaku awo nitwirayo okumwenda paka ikumi naibiri alee nitulya emmere obwo nibwo obugeri.

Engri gyensumbamu ekibulo kyensinga okwendya kisainzira naddala singa waliwo engeri okatonda atuwereyo akasilingi oba olupiiya tufunireyo omukubi awo tusumaba yo akaita ekiyata netuba tufunire omugenyi n'etumuletera ekibulo ekimusanyusa awo mbe netulya ne tusanyuka ne twebazagula

Engeri ezisoka tubba nekideero njimala okwoomaku oba okala nekigoga, ebintu ebyo ebibiri tubikamu emeere ejika ejo ejikalu nadala obwiita nebiwoogo nebitere mbiba bikerwe mbiba bikanyiire obundi wabawo esitowa ampampi nomukisiika ekimwei nikyawulamu wokubikamu emeere yaiswe.

Engeri ekusooka omwana oyo obubona nga tayina kusai maani omutwala omudwaliro nibaba nga bakumuwerya e vitamin ekumala oba naba nga teyagemeibwe omutwala omwana oyo natandika okuba nga agemembwa akufuna e vitamin zamwei kusai

Ebyanyegesya binyambire okwikiirya ebiruubirirwa byange omunkola nk'eni nti nsobola eleero luni nimba nga ndi muyigirize nkusobola okweicaaku kyenkwendya nkusobola okukola kyenkutaka atete mba nkusobola okwerabirira amwe n'eka yange nkusobola okuweerera abaana kuba akasente mba nina ko ate nga nkukola.

Ekizimba oyinza kumanya kityai nti kyandi nga okitwayire omu ka TV nokitwala eddi omukugu no mu nakutwala omu ka TV era te kiranga omusawo omukugu niye nakukobera

K'amaduuka okutandikawo ke saluuni okutandikawo ke maduu kutandikawo ke shero okutandikawo ke tulansipoti pabuliiki tulansipooti okutandikawo ebintu ebyanjawulo ngeri maduuka okutandika ebicapa e woteeri k'ezo n'eca

Tikisai era tosobola kumwanika kubanga abba muntu mwirawo era munywani waamu tikibba kisai munayuganda mwirawo gw'okukwatagana naye kubba nga okumwakalya omungeri eyo.

Aa eka zaiswe zitwaire abaana oku masomero basobole okwegesebwa n'okufuna emirimu gya mumitwe kiyambireku okwimula ebyanfuna edi buli sekinnoomu omubitundu byaiswe olwo te n'ekitundu kyaiswe okutwarya amwe.

Abadi abanadini baicirirye obuvunanyizibwa bwa kubulira ekigambo kya Katonda era bayambire muno abantu okumanya o Katonda, mbayamba abantu okubba n'empisa omukitundu.

Aaa okuba nti abaana abato bazenya muno emibiri bagyikolesya babatuma kibayamba okuba nga omubiri bugukolesya era teguba gukukakalukana gutajute

Nga wewale endwaire za lususu tolina kunaaba maizi ga ludu ga midumu tolina kunaaba maizi ga myala atete n'okuganywa tosaine kuganywa tosaine kunaabira mu bidiba tosaine kunaabira wantu watali wayonjo.

Ebyanyegesya tubiganyiremu nkaiswe abaana n'abantu abakulu kubanga nti bitwongeraku omutindo oku bwongo bwaiswe ne nkola yaiswe eyo mu maiso no tabba na byanyegesya omwana wamu ekikutegeeza abb'akwaba kubba atyo kubonaabona kukola mirumu za maani nakulaala kifu naiswe abantu abakulu bituwery'amaani n'okwega okukola nti ebyanyegesya bisai nnyo bisa nnyo omu kitundu kyaiswe era bitwongeireku omutindo ogwa njawulo.

Ebyanyegesya biyambire omu kitundu kyange oba binyambire lwakubanga mba nkusobola okumanya ngeriki e business nekutambulamu MBA nkusobola okumanya engeri yakutandikawo e business era nokusemberya empereza egyisai omu kitundu

Okunywa amaizi agatali agasai kuletere kuti okusasana kwa kalwaire ka kolera okusoka amaizi ago gabamu akasisa akaleeta obulwaire obwo obwa koleera.

Haa omu byalo byeswe oba omu kitundu kyange tuyina amasanyalaze gamubyalo

Enamba emwei ndamukya ninkoba aa mwinange waraire otyai benaraire nabo omunyumba, ekya kabiri amaino gani ng'akuuta kubanga garai esawa ikumi naibiri gali mubulangiti, ninkamala okuuta amaino ninyiryaku namaiso tigalenkangana okuuta amaino nokunabya ebizindo bya byonzi tibirekangana awombe awo nitukoba twabire tukwaba kukola.

Nkoora esawa munanai era tte ninyinuka nyaba ninkola oduyiro ninetegekeera tte olunaku olundi.

Aaa ebyanyegesya bicusire ebintu binyamwingi kabudi eire nti omukali nebamuwasnaga yabanga ekka naye ati omwana omwala omwegesye akuswagana mulimu gwamwei nemukuwuluka omu nyumba omusaiza akwaba ku mulumu gwamwei n'omukazi omwana wabwala omwegesye yena nayaba ku mulumu gwamwei so nekiba nga kireterewo enkola eyanjawulo nti buli omwei akola

Emmere gyenina okulya nga nina okuba nga ndi mwomi nina okulya emmere ya doodo cabbage haaa yobyo amwei ne gobe

Ababyaire omulimu gwebakoore kakyarumwei batekeretekere abaana nokwerekeerya buli kimwei nibasobola okuwerera abaana. Ekyakabiri nokubabulirira ebisai ebiri omukusoma nebiri ombwegesye.

Kikwetagisya mbe muno budi byali ku mulembe gudi ogwa kasonya Naye ati mbe omwana wa bwaala notokubba nga onenere gwaigulu akusobola okusoma okukakanya nga niye te akulangiriire era omwana wa somero taliku mwaala oba mwojo omwala akusobola okusoma naika e makerere era naira nakola emigaso eginakasai omwojo giakukoore.

Haaa okusanga abantu nti bakyusibwe muno bakyusire endowooza era okusanga nebitundu ebitweruguriirye nti nga buli muntu akusobola okukola ekintu ekisai ekyamulembe lwakubanga ofunire ebyanyegesya ebisai

Amaizi agatalimu dagala busuume newankubadde gaba gakuboneka kusai amaizi agatalimu dagala gabaamu akawuka akaleta obulwaire

Ya okwegesya kuleetere okumanya n'okutegeera omu nkyukakyuuka ndoowo mulimu gwa kweikomya nambu te guni gwa mwaala guni gwa mwojo kasita kibba nti omulimu gukugasa era gwaleeta enkulaakulana n'okwemeerawo okubba aboomi n'okweomboka buguuda oku kkukola lwakwegesebwa nga okwakaara mubwegesye.

Aaa omu kitundu kyaiswe tugobeera muno nadala nko ssemateeka wa Uganda kyakoba nti omuntu naba nga akyirye emyaka eikuminomunaanai nti amubwenemu obusobozi akusobola era omukomya omu kitundu kyeiswe ebyankomya bibeire bikyatambula kusai

Okunkango ya sabiti nyooza ninyabaku omu omuisinzizo okuramya Okanca olwotte ninzwayo ninetekeratekera entandikwa ya sabiti.

Namba emwei oteekwa kubba nga ogimaite nti nindya kubanga nindya emmere ejo empa amatai einza okubba nti lya matooke oba lyabekirebe nayebuli muntu omweka oba mu kika mulimu nga abanyina nje olwaleero nyegesya mbe munaye nta ate akamalere akakuleeta nga amatai nja awo ni nkuwuta mbe akasera akabicooli ni nteekamu otutai amatai gakkubba mu bwingi

Emere gyoyinza okulya buli luberera oba obuliizo kobe nga oli mwomi ate nga olina amaani emere ya mwogo emere ya kaita emere ya biyata onakati encwi no doodo

Nemba nga nkwendya kusumba mmere yange ya biyata, nyaba omusiri nensika nensaka eminywe jange ejja biyata oluvanyuma ninyiira ninjiwaita nentekateka ky'enkwakwozeramu emmere eyo now'enkwakusumbira ninjoozaku ninteka omusepiki jenkwakusaninkamu ninswekaku n'eiguru nenkuma omuuro nenjisumbira akati wa saa wa dakika asaatu ne saawa jiramba ninjiyaku newola olwo ninyibula nindya.